Nden hinnii leɗɗe ɗe ana ñoha yimɓe ɓe mbaawaa hettinaade ɓe. Eɗe mbiya jonkaa <laughs> ɗum kaa ɗum woni han, fenude pene ɗee fay ɗo ittuɗaa ɗe fuf. Eɓe mbiya ah mi kaa so tawinooma yimɓe ɓee mbaltinooma, laatinooma heɗotooɓe fuu a tawan enem e maɓɓe en pawrii hannde.